<hesitation> Raha izaka e tabatabagne olo magnodidy ma zany ah de izao gn'aniko hoe: azafady rô mba tapero amzay e raha magnenonareo io, fa mbola fa iahy toa mbola hagnia- hagnatratry fi- fagnadigna e vao maray, mbola hagnatratry asa e vao maray nefa itiky tabatabanareo ty sisy hatoria da mba de mba hoe mba tapero amzay zany mba asio fetrany evao azafady.